Ba sɛro bia tu'a mibin ama mu'in sia a lowɛ ba ma mu'in sia a lowɛ ba ma samara yan a lowɛ <hesitation> a baro rinosterosira han wan deso miba yɛ ami ma ba mu'ini feni han a benɛ mu we nɛ a viri mite a ba sovera mi te han'i mina ba to ba cruru we ci mi jira ba um a mɛ han wu'an so we nɛ a bia cruru han co mi jira ba don mu'a benɛ a protegera mi te